Kulkas, manfaat kulkas. Kulkas ini kan nama lain dari mesin pendingin. Nah, kalau menurut saya tong biasa simpan barang di kulkas itu kalau sa biasa <hesitation> biasa taruh <hesitation> minuman to minuman di kulkas untuk kasih tinggal biar dia dingin di kulkas. Kalau tidak misalnya ada buah-buahan ka sayur-sayuran simpan di kulkas biar awet. Biar lebih awet terus. Daging-daging juga begitu simpan di kulkas karena memang sesuai yang sa tahu itu daging memang harus simpan di tempat dingin biar dia lebih tahan lama. Itu. Terus <hesitation> makanan-makanan ringan juga seperti <hesitation> coklat begitu, coklat-coklat batangan, itu kan kalau tong kasih tinggal di luar nanti dia mencair, jadi biasa isi di kulkas biar dia lebih <hesitation> lebih padat begitu lebih keras. Terus biasa juga mungkin kulkas itu biasa kalau sa pu kaka-kaka perempuan dong bikin kue <hesitation> itu macam bikin kue itu dong taruh di kulkas juga. Misalnya kue <hesitation> oreo apa begitu taruh di kulkas biar dia lebih padat supaya lebih enak. Nah.